Nisë të hequr pluhurin nga qelki me një leckë të thatë. Spërkat një pastrues të posaçëm për xhama e fërkoje me një leckë mikrofibre, të bërë lëvizje nga lart poshtë. Për një rezultat pa njolla, thaje qelkin me letër o një leckë të pastër.